Ananaviy raqslar, qadimiy raqslar, hip hoplar, klassikalar, neklassikalar, <hesitation> lazgi, tango, foksrod, vals, rumba, zouk, klassik rasmlar, sahna raqslari, jazz, <hesitation> xo'r raqslari, experimental raqslar.